पर्व, मखि, निगोनि, मेकुरि, कुकुर्, <hesitation> हरिन, <hesitation> हति, बग्, <hesitation> जिरफ्, अरु तिमि मस् ए गि त होइछे दस् त जन्तु।